Ae to anaftira be magani ngam sanjugo numo goɗɗo jamo nii ɗo hanai amma to goɗɗo mai nyauɗo'on ɗo wala aibe